Ho o on nridaikuti no ho on. kiti ñavidi ho o on. ña kiti kaoyó tá tangu ho o on. ti'ko'a, ta ngu ho o on. ti'nridii, ti'bako, ti kahua, kiti dichí kuii. ho o on. kiti ho o on. <hesitation> chika, chikama, <hesitation> hooooon.